E u skartar righallin më i mirë përçë të njoh, e di çë të përqen tij, e di e allura kërkonj të mpinjarem e të mos vete sempri te libreria të të ble një libër o… o një diskë, un vinili, kërkonj të bunj një shurbes më particolari se ashtu ti qëndron kuntent, jo? E jam kuntent se edhe te kjo herë të përqeu righalli.